Gortoz, gortoz, lorc'het eo ! Me blij din ar burger gant sauce, hum, hum, ketchup hag ar-lerc'h bacon, kig moc'h, hum, hum, kig

"bez ez eus ""c'hañ c'hañ"" a zo pemoc'h. Kokoriko a zo yar, ur c'hilhog ivez ? ya ur c'hilhog ket lapined lapined ivez ya ha ""bouiñ bouiñ"""

Ya, toazennoù hag amann ha formaj !

E Menez Are emañ an Ankoù o chom, sur eo ha n'eo ket marteze, heñ !

Ar rock ! hag ivez me 'blij din selaou Maitre Gims !

Me a blijfe din euu mont euu 'barzh Enez-Groe.

Menez Are euu... Enez-Eusa.... Tuchenn Mikael... euu... Brest.... hag hag euu [pff].

Ober velo a blij din ober euu peogwir e c'hellan alaniñ ha... ha mont mont betek... penn... penn va spered.

Ne blij ket din ar baget.

euu lakaat a ran anezhañ er-maez [euuu] se zo euu un dra aes da ober gantañ.

Hegaset on gant... gant ar faskourien.

Ne sonan ket ur benveg sonerezh.

Al liv gris 'blij din 'walc'h peogwir eo etre gwenn ha du a zo livioù banniel Breizh hag alies-kaer liv an oabl 'ba Breizh.

Ar ger brezhoneg a blij din ar muiañ eo an hini a garan me.

Da greisteiz neuze 'm eus debret un tamm sandwich peogwir oa ret din hastañ buan ha klukañ ma merenn buan a-walc'h da dont dro da labourat. da labourat.

Gant kamaradoù e plij din [eeu] evañ ur banne ha ha klakenniñ.

Etre Pempoull ha Lokemo 'mañ gwele an Ankoù.

Lan Inizan, Jarl Priel ha Fañch Peru.

Studiañ brezhoneg a-hed an deiz.

Teknologiezhioù nevez pe me oar euu lakaont ar vuhez da da vezañ euu aezetoc'h.

Ar bagad 'blije din ar muiañ a oa bagad sonerien Bro-Dreger.

Me 'blijfe din dont dro da welet Kemperle adarre.

N'on ket petra siñifi treuzdougen.

Ha me vez 'maez ma jeu.

Al loen diwezhañ 'm eus bet gwelet a oa ma gazhez bremañ.

Da sioulaat ar babig e vez ret luskellat anezhañ.